Tegna tsisy taille mety antognony zah kony e amin'ny t-shirt ty akety ty e, nefa izy ty tegna tieko, ary ary izy koà le tegna le tsisy feky e, alô ara ambela feky, andeha hizaha an-tany hafa feky zah.